Manampy amin'ny fe- fitazi- i- fitazomana sakafo ny <hesitation> izy rehefa atapy satria mihegna ranony alagna ranony de mi- i- lasa mifintsaka kely izy de tsy atahôrana ho simba zagny igny na de firy vaolagna na firy andro fa rehefa izy mbôla sy afaka ragnony igny tahirizina de lasa simba lo ôhatra zao akondro masaka mbôla be ranony be igny de lo igny.